Kua tëtä filipina, jaevi jëräkua jeta ïrüva tëtäreta oyuvanga jeeva, oïme oipotarupi kua tëtä peguareta oyeesa, se mbaeti aikua kavi kïraïko kua tëtäsva, jare jaevaera aikuambaereve, oïmeko opaete tëtä reta oikua mbaeporara oiko vaera